نختار موسيقى اكثر على خاطر تنجم الموسيقى عندها قدرة انها تأثر فالنفوس و انك تعبر على روحك و انك تكون مبدع و انك تتجاوز حتى الحاجز متاع الثقافات و تنجم توصل لقلوب الناس بلكلمات بالاحان مع انو تخلي تأثير طويل معناها عل عباد حتى بعد مانموت يقعدو العباد يسمعو